حتى متخرج روحي أنا قااا نجم نقرأ سبعه كتب في العام إي ووووو نتخرج روحي هاكا نتخيل في بالي هاكا حسب التقريبه اااااا نقرأ في حياتي في حياتي هاكا قريت شئ قرابه اااااااا ستين كتاب هاكا.